<hesitation> Yɛwɔ agorɔ bebree ne wɔ yɛ man Ghana mu. Na afei nipa bebree nso de wɔn ho hye mu, na afei wɔnya anigye afiri mu. Na me ankasa deɛ, mehwehwɛ mu deɛ, mahunu sɛ agorɔ Ghanafoɔ ani gye ho paa kese ne bɔɔlɔ bo. Sɛ Ghanani ɛte sɛ yɛbɔ bɔɔlɔ a, n'ani gye ho sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ bi. Mpɛn dodoɔ no a no, deɛ yɛbobɔ no mantam mpo ne mfirikyire mpo no, wobɛkɔ na nipa bebree na atwa ahyia mu ɛhwɛ bi. Yɛhwɛ 'Ghana Premier League' a ɛkɔ so yi a, Ghanafoɔ bebree ne kɔ 'stadium' ɛtua sika kɔhwɛ saa 'Premier League' yi bi. Afei nso, ɛnam sɛ Ghanafoɔ anigye bɔɔlɔ ho nti, da 'Black stars' ɛyɛ 'Ghana team' keseɛ paa ɛwɔ ha no bɛne aman bi bɛsi akan no, wotumi hunu sɛ Ghanafoɔ nyinaa gyae badwuma yɛ na afei wɔakɔ tena 'TV' ho. Wɔn a wɔbɛtumi akɔ 'stadium' na afei wɔkɔ pɛ saa ɛyɛ akansie yi bi ɔhwɛ. Nti bɔɔlɔ bɔ deɛ, ɛyɛ agorɔ a Ghanafoɔ anigye ho yie pa ara.